لو كان جيت النجم اني نولي بالزمان لورا راني خيرت اني نولي لعهد الرسل وعهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ونعيش معاه ومع الصحابة وناكل واش ياكلوا ونلبس واش يلبسوا ونعيش معهم ونروح معهم لمكة ومنهاجر للمدينة وانعيش سماك راحريت مزيان علي الاخر وجع يتمنوها.